Obo kuba no'mugisa mukusingura, oyikere halebyo ebyo'kubaire no'wetaga, Obweira obaire no'yetaaga kusoma, wasooma, wamaara. Obweira obayaire no'yenda kugenda ahantu nambire okwegomba, wagenda, wahiikayo, ne'byobaire no'gonza kukora, wabikora otungire omugisa, wasingura waika hali ekyo kyobaire no'wegomba.